الأدب دراسة الأدب وايد مهمة هو فرع من فروع اللغات أو فروع العلوم ، هو بيعلمك ازاي إنك يكون عندك تحليل و التفكير المنطقي و النقد و إنك تتعرف علي الثقافات و العصور القديمة و تتعلم وتكتب و تقرا و يكون عندك معرفة و ثقافة عالية جدا بتعرف تتحدث.